شوف، عشان تعلم شخص يركب الدراجة، أول شي خليه يجعد على الدراجة ويشوف وضعه، علمه يحط رجل واحدة عالارض والثانية على الدواسة، بعدين خليهم يدفعون الدواسات بهدوء، و يحاولوا يوازنوا، ولو احتاج مساعدة، خليهم يتمسكون بشيء أو بشخص ثاني عشان يحس بالأمان، بالتدريج، بيصير الموضوع أسهل له.